Yakungo kanna bagui kwbangma rokom juta manthogo jemon sandal shoe boot high heel juta. Sandal khai fataro nongkhorfru kajago tei nog bisingo kaiui mano phiaba abo juda juda ongna nangni. Shoe rok no khai office o thangfru rogo kajago tei boot khai kwrak kaam tei bolong rogo kaam khainafru kanjago. High heel juta khai fashion ba nathokna bagwui kanjago. Chwla tai bwbrwui rok ni bagwui juda juda khai juta rok swlam nango.